افضل طبعا وظيفة بحبها، علشان السعادة اهم من المال، وعلشان انا لو بشتغل وانا مبسوطة وانا فرحانة هقدر اعمل شغل كثير وبجودة كويسة فهقدر ارفع من مستوى دخلي، ومن مستوى معيشتي، واقدر اخذ شغل اكثر وفلوس اكثر فاختار طبعا الوظيفة اللي بحبها.